Tsy hisy mihintsy ñ'olo mahaleo tena, la tena mahaleo tena tanteraky zao. Ñ'olombelo iaby, mila ñ'olo avao hañampy azy aminy ñy fiaiñany, la sahira ie tsy raha ii raiky avao mahafaky ñ'asosorane, laha maty ie, tsy raha ii raiky avao hañonjo ny ñainy an-dolo añee, fa mila olo ii hañampy azy, la hamboatsy traño i tsy raha vitan<...>.